﻿Tëtaguasu españa, jaevi jokua mopeti tëta tuisague, oimemako aipo opaete oikua <hesitation> tëta jeva, erei <hesitation> oimeko jokoropi ojova, se mbaeti aikua kiraiko jareta jembiuva, jare oesaka vaera yandeve jare oikuauka vaera, oimeko aipo jaereta oikua kiraiva, cada, komo jaerami, cada tëta reta oime guinoi tembiu kiraiko ikavi oyapova, kua tëtaguasu, se mbaeti aikua mbaenungako jembiu reta ma ikaviva jare ma yayue vaerava